<hesitation> punna menurutku nakke iya, injo hp a ya, riek tokja, se penting-pentingna, riek tokja anrena, injo <hesitation> pentingna injo, <hesitation> misalkan mange punna <hesitation> rie la dianu <hesitation> haju mange, riek la dihaju, ase ataukah <hesitation> punna nganuki misalkan nakke inni mae <hesitation> bimbel a, kang injo anua informasia <hesitation> battu ri hp, jari <hesitation> pen <hesitation> rie toja anunna penting-pentingna injo hp a, <hesitation> pentingna injo pole hp a, kulleki a nelfong, kulleki chat-chat, kulleki nonton tiktok atau apakah ntu mae, <hesitation> kulleki nganu <hesitation> wa, fb <hesitation> apa pesbuk, nampa <hesitation> kulleki pole appidio kol punna nu sikalereiki injo mae anua <hesitation> keluarga ia, kulleki sitte langsung ri anua ri hp a, manna mamo anre na sitte langsung <hesitation> ri anua ri kamponga, <hesitation> nampa kulle todo pole dipake injo hp a nganu <hesitation> appoto poto. <hesitation> Injo pole ballona injo punna <hesitation> appoto-poto <hesitation> apanjo pole, <hesitation> rie toja pole anunna tala pentingna <hesitation> injo biasa tala pentingna <hesitation> nagunakangi injo hp a nu nganu mange, <hesitation> sembarang kah to, negatif mange injo mange na anu <hesitation> apakah pole, <hesitation> akkarena anuji mange <hesitation> gem ji terusi anre mo injo selain a gem-gem injo.